Suni jitain xaán ininá a ku ni este keéna ja ku este ntuxa ka'antuyo jin pero tu tu tu ku sa'ana te suni a ku jitaiina keéna pero kuni ja ku esté ntasa sa'ayo xi ntasa kuniyo keéyo pero tu jiniyo sa'ayo te ma ku ja keéyo.